पॉप म्यूजिक किवा प्रसिद्ध संगीत हे काळा वंगडा बदलत असा पैलिचा लोकांक शांत लांब खूप सुरांची गाणी आवडताली म्गर लोकांक रॉक संगीत आवडपाक लागले आणी। आता लोकांक कमीट कमी पाश्चव संगीत असलेंली गाणी आवडता तर मझा मतीन जसों काळ बदलता तसिच गाण्यांची आवड लेंजित बदलता।